A, amdara nga chandi ka- ka lukwa akwa makaranta makarana makarana, makaranti imi kal, makarant ra nga ye kal, makana mig lukwa akwa mag- mag- mag- aranta kwa, gada kara, karan ta mwa lagar paida aka gara kaing ye, ta mwa lag parida aka gara karngd ye, ba mwa lag pauda akwa am- amza amzaram damwa afe ye, kun t- tahanda kanangan ye, makana mag- mag mag handj kanagan kwa, dayi mag- makara kalthir kig ta nadai ye, ta mwa lagar pauda akiyagar ye, ta mwa lagar paida, akwa malmagar shang ye ta mwa lagar paida, akwa local gommannagar ye ta mwalagar, akwa state tagar ye kunu ta mbanachinga. Ka mwa lagar paida akwa fedral shang. Dayi dayi amdo amda tukwa njai dayan paidan ada aduwa, ganda ganda gamda gambo gatoka karnga kargan kamata ga- gakara, karan paidan chaimba duni. Mamdara ta jadi ampani karamakwa, maīmal kwa, makana ma- ma kara kwa, adi ja dukkwalangwa dunya lairawa ta mwa lan paida. Dayi karan, kuru mig kara kwa, ga kwaɗa chil aka amda damwa are ye. Kara mig- mig kara kwa, gada mzi mwa docta ye, kunu mig kara kwa gada gada gada mzi’ mwa inji injiniya ye, kuru mig- kara kwa… Gada gada mzi mwa malumra kigta kara aka duri are ye, kuru mig kara kwa ta mwa lagar paida, wtakana mig- mig- mig njadai kalthir kwa, gaye gada nga msida kurni, yalnga ye ta nag msida kur during ta naga msiɗa kurni, amdara abwahiya shang ta nga msiɗa kurni. Kunu karan aa ihadi ka nga msiɗakur dunyawa, makana ma mwa ka mchinga taka tambi ma kwa, ta mwa lag paida ke dunya, ta mwa lag paida ka laira ye. Ka naga nankaroan ta chandi gamda gamda gata karanga ga njai kuɗa ga- ga- kara ga mwa jahil ga- ga njai akwa nja amda are kuɗa ga karam ta chindi wa kwata kwata. Dayi ka naga nankaro’an, makana ga- gataka karnga amdara nga ɗai gan, kamata ga- ga- ga kara, mig kara kwa ta mwalag paida, ta mwalag paida ake amzaramanga, ta mwalag paida akwa duminga, ta mwalag paida akwa iyang taka babanga, ta mwa lag paida akwa wai- waigama wa so. Ɗayan ka nagd nankaro’an karan, amdara ta kara kajadi kwa jadi jadi paidanan. Amdara kuɗa ta kara kajadan, jada jadi paidan wa ka naga nankaro’an, ya- ya- ya har waiso kaya sa kara. Karan, ya- ya’an kwa yaa mwa mambir danawa’a alahamdullahi, nara kaya uian ya a wuri paidan chu a dunyan ma, dayi akamavi kamatara wari paidara kwa lairan ye, kanagd nankaro, ya ye ha mur mur- mur durira miwid wa…. Amdara nga- nga wa duvira mimidra kuɗa ta karaye kayar sa kayar sa kara, amdara nga- nga ra kuɗa ta kara ye kayar sa. Kayar sa kata. Amda da mwa ngata kara wa makana mi- mi ngakur ma jada sa njai amta nulag karaye gada kaldi ye, gada mwa ampani takan ye. Kuru makana mig kaldi kig mwa paida takan kwa, gaye gada ui tara gara nu aka amda, mig tara kigara nu aka amda damwa amda da ye kwaɗe nuake arnaa damwa. Kig nu kara aka amda pal kwa, kara ndan ta mwa paida aka amda hang. Kig nu kara aka wanegd gataka mukan. Ja ye kayara nu aka amda tnda kura ja ye jatdka mukawan amdan ye taka mukawan, dayi har katarake amdo dubu ɗan yaye gir shang garta ka mukawan kuru gara ta njidai njidai kama nda gan jada chimbadar ta mukawa. Amma makena gan njai kuɗa gada kara waka, paidan mima sara kig ta mirda kirunga aduwa, paidan mimo ara kig ta marda amddugra nga ye nehwa, paidar mima sara kig ta mardi aka during y ada duwa. Kuru gaa mardi paida akwa milmil ye wa, gaa mardi paida aka state tagarye wa, gada mardi paida akwa local loka local gommanagar ye wa, gada mirdi paida akwa feeral ye wa. Amddra kuɗa ta karan, ja wa amdaran kuda taka paidawa wa. Shang pal. La njga nankaro’an, gamda gamdu gamda jam taka karngan ya kamata ga kara, sabi yaye karam, ka…. Ta mwa kilthirnga sabi yaye karan kaya to mwa a ɗafaga sabi yaye karan mag kara gan- mag kara mag- mag- mag makarantar boko yaye kal, mag- mag kara arabiya yaye kal, madiyaye makana kara ma mwa mag kara goda wuri paidan. Gada wuri paidan akwa dunya ye, gada wuri paidan akwa laira ye. Ka naga nankaro’an, makana kara ma kwa, amda da nsharmi takara wa. Nanagan ya kamata nja waiso mbundaji dagi kamar sadi kamar ɗahadi ta hanyi kamur mchi njai ɗanda, kamar mchi njaina kuɗa- kuɗa- kuɗa- kuɗa mura tara akwa makaranta gan, kamda pumda miso kamda ngaba akwa kara. Dayi mamda ngaba akwa kara kwa, dayi sara kamda mwa abwahi kuɗa kalkalnda aran shang amta jadi kana ado kalkalwa. Dayi makana mig lukwa akwa kara kwa gada jadi miso, mi sara mna wa, mi sara battiwa. Sara ta jagding ye gada jadi sara ta kamdang ye gada jadi. Sara ta dagdi amdang ra nga ye gada jadi, sara ta kamda amdong ra nga ye goda jadi, sura ta kamda amdong ra nga ye gada jadi. Sara ta jagdi malmang ye gada jadi, sara ta kamda malmang ye gada jadi. Sara ta jagda state nga gada jadi, sara ta kamda state nga ye gada jadi. Kuru sara ta jagdagar gar shang ye gada jadi, sara ta kamdagir gar shang ye gada jadi. Dayi gada kaldi sara ta jangda garan ga mchi sara ta kamdagaran. Dama kira kig- kig wuri kamda nu kana kara makwa amda da nshar ta kara wa, chu kigta wastha kig lukwa kara makwa ta kasanchin ga nshar taka kara. Mig- mig nyaɗai kara ga ta lankal ta hankal, ka kil kamdi ye ga kara ye, ga kil kamar ye ga karanye, wahadara kig wuri ahwahi gan shang ta so kwachin ya kan ga kil kanadi ga kil kamar kwa, masa mwa kwa, ado ga ma wa har amdara abwahiya ma ta sa ngadi msiɗakur kara kig kara adan. Amma migmu kana gada kilda kamar kig njai kig kura makarantar boko yaye tum ta nusery ga kal kamar amda changa, amda ngiinga mig tara kwa gaa jahi suwa amta nananga, amta mwa lag sara kuɗa jada dayi shang adi kana ka mimawa sara kaja mwa lag ndan, ja mwa lag kara ga shimochinji kur makana ga shimochinji kara, gaye wanake mare tar gasa shimochin kamanga. Dayi makana mig- mig chiri naga kig zaba kig lukwa primary, sara kig wuri akwa primary wa. Wahaka ra kig wuri akwa nurseru gan mig lukwa primary kwa ta kamda ji. Dayi mig lukwa primary ye ɗainya, ga mwa nagd ga mwa nanda, ga mwa ndgd ga mwa ntanda, mig ra kara akwa makarantun kig sadi kig sa kwa, kig sa aiwi kwa gada sa njai ga mbunda kakkadanga ga wula, ga kara, sara kuɗa gada jadi gada jan babanga ko gada jandi amzaramanga ko gada jandi iyanga, dayi amdara tag- ta chandi ga jandi wa so gada jandi. Dayi mig jandi kwa jada jada jada jagdanga sara kaja jagdang dan ga mwa kasada ga kara ga- kara ga kara, ga kalakchin sara kig chirian, ga kalakchin asaa kig kara akwa makarantan. ɗai har kigta sa chiri mig chiri har kigta zuba, ma sara kig kuɗai makarantar primary, chu gada kwaɗa tara akwa secondary mig tara akwa secondary, irin wahalara kia wala akwa primary nda ga chuwa wula akwa secondary wa. Dayi ɗainya-ɗainya har ka tambi ta mwa ga kuɗai, ga lukuwa akwa diploma, ma sara ki- ku- kik lukwa akwa diploma, sara kig wuri a secondary gada wuri akwa diploma wa, ɗai ka tambi ta habchinga ga tara akwa univasi magra kuɗai degree nga, dayi ta hankal hankal har kigtara mwa service, ma sa kigra kuɗai kara, har kig tara ui kilthir. Makana migra ui kalthir, dayi ta hankal ga gadi kanadi, amta widia jing ta imi- imi- imi- imi har ga sa lukwa akwa lebel ra nga. Dayi har mig lukwa lebel ra nga kwa, dayi sara ka kai- imi- imi ndan ta mwa lag paid ad dugkwalan ma sa kamdo jagdalag lebel nga kig tara suwatu kwa ta mwa lag paida akwa karnga ye, ta mora lag paida akwa igang taka babang ye, ta mwa lag paida akwa duni amang are, ta mwalag paida akwa amdara kagar vwan are, ta mwaglag akwa uwang are, kuwu ta mwalag paida akwa waiwa, waigana wa so ta jugwar waiso. Amma makana gada kiidi kanadi, kamar kamarra… Kara, wahalara kamda wuri tang dag tang kama nda ga ka buna kwa nara darake nda ga gada kal karadi waka dayi msiɗara kamda kaman kai ka darake ndan gan ga chuwa ui wa. Ka naga nankaro’an chandi ga kal kandi. Kara makwa sai kanadi. Kuru ɗakana kara sai kanadi, njair dunya ma sai kanadi magar njai taka mda kwa ga kal kanadi akwa amda ndan. Ma mi kamda ndan a mwa lag yaye, maka, mig taka kamarra kogta njai taka ja ma kwa, garta njai kaleba salai. Amma gatidka kamarra kig ta njai taka ando wakwa, magar njai taka waiyaye makana gatlaka kamar wakwa ailta garba mba, garta tardaji, garta mwa sara kuttu aka kamagir. Madara njai aji ndada ye dainya, maga njai aji amdaga ye ɗainya. Dayi gada ngadi masiɗa kar mima akwa njainga kakta njai akwa dunya wa. Ka naga nankaro’an, ma ma wai kagarta njai taka ja yaye ga kai kamar taka amda da gan, ma iyang ye kal, bbang kal, vwang kal, amzaramang kal, makana mig kal kamar taka ja makwa, maga sa kal kamar kig njai taka iyang taka babang kaleba kwa, ma wai yaye a dunya garba njai karkar kudaiji kalaiba. Amma gada kal kamar taka amdangra ngan kagar kudil ji kaleba wakwa, kana gatake… Kuɗai- kuɗai ji taka amda damwa aran kaleban ada mwa wa kuru ma wai kuɗa ba kuɗaiji taka malumni kaleba yeye, magar njai kwa taka mallumnga kal, taka iyang kal taka babang kal, kagar njaira kagar ta njai, iyang kan ndibchin alag barka, dadang ka ndibchin alag barka malumnga ka ndibchin alag barka. Dayi aviya kag ta ui barkara magar njai taka wai yaye, ɗata- gata ui barka, amma yaye mig lukwa kwa amda ta tukwanga amda tukwan kuru takara msidakur amda da tukwan takara kutukurwa. Ma wai kig njai taka ja, kag njai taka ja, gada njai taka ja kalaiba sulai, garta nddhabajad taka ja kalaiba sulai. Amma, amama kana gan dahobais taka iyan kaɗa inside, gan ndahabaji taka babang kuɗa insuɗa, gandahabaji taka taka taka malumnga kuɗa insiɗa kwa, magarra njai taka wai yaye, ga taka ji kalaba adaduwa, kur, ɗakana nara ktg njai, kuɗa jar, garta njai kaleba wa gan magarra njai taka wai yaye….